Nadum in shahir fiddunya nasʼerrufu katir da shuqul helu kan masha yenn kula nas biterhimu wa biʼazzumu wa bikadduruk, amma min mashakila kan, inta gide kan mashet le bigan dan ma tilga fursa da bigol biji bi sallimak da busauwuru lek da bigol bidor waqtak lel anasa gide khalas inta ahyanan da ma lek waqit hana nafsak.